Tudana kuejan nde kukumi kuu kuan ndendintu, ndeteyutu ndo nduju ya'á kuijan nde kukuminduu u'un nduchi vii chi akunka onre ndedinja kuu, kenro pero onre veteyujan akuu akeru nuyeni ya'á jomi o'on nduján ndojo tuku kulandujan onré ndakero nondute ján pero ha kutu jón, banduu nunute chiko ndujuain anandunka ndojo kuu onre nune ndukuján noye anda noye ndujunikora, noni costal ho koñoni nunde nuka ñamaxuu ndanró nduu kutujuina nduu pero noya ndakero tambo kua, atuu atuu natachi kuduu vanka nuu ndadikero ndojo tuku nduchi ján nduu nduu kutu njuina onre atuu ndojoni ka'a ño'o, pero onre ndakero kuan ndekuaru kunka kero notuku cebolla ján. Jenduu ndejumi onduku kuneró chí naduu ndukenró, jen nduku tukutu ummm tikuiti ján onre nikun semana ján uxian ndujan unan ndujan nevanro tuu, chi nikuxheten vee ñee vexioto atuu unka kenro onré vee yutu ndojo tuku tuu nanadó tuján ndojo kuu ya'á kuiján kulandujan tichinge ján uu uni tuu chinevaru chí, vikuu akuku nevaru tujenu ndojón tuku ndaka kute nduku manzana jan tenka tuu uchi teyuu kutaján, ndejuni konevaru tuchí ndeñindu anakunka tukeró taka ikukero ján jumi o'on ndoni kukenro, pero vanka tuu akunivaru kuu chiko ndite teyutu.